ما بين بيت عالشجره ومركب نظن أني باش نختار بيت عالشجره، علاخاطر المركب ينجم يغرق وأنا مانعرفش نعوم، أما البيت عالشجره شنوا تنجم تصير عليه حتى كان تروح تنوضوني أني نتكسر أما ما نموتش، وهاذي هي الحاجه اللي تخوف، صحيح نخاف من البقايه عالعالي وما نحبهاش أما أحسن زاده من البحر علاخاطر البحر يخوف بصراحه وما ينجمش حتى واحد يعاوني وغادي.